Ratënú runbeën telebisyony chi ratënú rgwueënúní. ¿Xinagí rzhíeuní? Laní nap´ní pur gap´ní tïé pantagyí lad gyílüra raní cadyedzá, chi chigac´gí-chinac´gí rluúra monygí logí, ¿xicwen? Guc´zhíru, gwueno nú gá buny, todabié rungaa nap´contratazión xten ra ni rníën "sky" gulá cualquier zté ní ziet´né cabl´ gula ra xten este tele abier´t raniní pues nap´anten por zoobní. Nare cun ra telebisyony ni balí dur´ru rac´zac´ duriarzru nú zhiru lani áh, entons cun zí gap´buny internet áh balí rluuá xiraní rcaz ra mnyin igwue nare áh, rate ra plataformas ni nú, rateranía, chi ziení rzhíeu ni áh, per rate ra plataforma´s chi cwenzá áh, por la ní nú tïé satelité gyuibá áh, satelité re ni run rzhiél ra xiní rcazu igwueu loní, zieganí rac´ni cun rah zah dish gí, zah betebe, za rate ra ni rgoobní, pur la ni rate ra plat´ gía rwuini nes gyuibá, rgilní la satelité gi ní.